kangaruu woin ishin laf sun ak-ak-akastetuf lila ja-jabdua mil jajaba kabdi mildedera aminen jajabaa, aminen ak cholle kurumsiti, laf sunenii lila hindibdu, won lilla ishi sumbuut hinkabdu malsun duum akum feet kukurumsite garum feet yaati, sunifi laf sun lilla ishiafaitiey, dandeete woyu hi itatu baresunii akumfeet kukurumsiti lila diida laftinen.